نجول عشرين أخ، يعني العائلة الكبيرة ديما فيها ونس، وفيها- فيها دعم، فيها طلعات، وفيها لمات، وما يكون- العائلة الكبيرة دائما ما تكون مملة يعني <hesitation> مش كيف لما تكون العيلة صغيرة <hesitation> ولما محدودة.